شوف في عطلة نهاية الأسبوع أنا نشتي نقرا الكتب، أنا شوف نشتي نقرا الكتب نهز الكتب هاذيك، ونبدا صفحه دز صفحه، صفحه دز صفحه، صفحه دز الصفحه، منحبسش طول، نقرا الحكايات البوليسيه، الروايات البوليسيه، الروايات الخرافيه، الروايات الروايات تاع <hesitation> الطبيعة والحياة، الروايات تاع أي حاجه المهم نقرا برك أنا نشتي نقرا.